مصيرك مقدر من اليوم اللي تولدت فيه، ربي قدرلك شنوا باش يصيرلك من أول نهار تعيشو لآخر نهار تعيشو فيه، أنت عليك تسعى تحاول أنك تحسن من حياتك، شوف حاجه تحسن بيها وضعيتك، تنمي روحك، تطور روحك، تقرب من ربي، تحاول أنك تعيش حياة سعيده، لكن أنك أنت باش تغير مصيرك مستحيل، هذاكا مقدرلك من اللول.